په کور کې د خرګوش ساتل تر ماره ډیر خوندي انتخاب دی. دلته په لنډو ټکو کې لیکم چې ولې؟ خرګوش یو نرم‌خویه او دوست حیوان دی، او بل دا چې د ماشومانو سره هم ډیر آرامه وي. خو مار بیا ساتنه یې تجربه غواړي بل دا چې ځانګری قفس باید ولري او زهرجن هم کیدی سي. خرګوش سبزي خوري او بې ضرره دی، خو مار غوښه خوري چې دا خپله د خطر یوه نښانه ده. بل دا چې د مار ظاهري بڼه هم داسي ده چې خلک ورڅخه بیریږي خو خرګوش بیا د ټولو خوښ دی. د مار ساتنه نه یوازي دا چې خطرناکه دي، بلکې په سیمه کې د خپلو ګاونډیو د بیرې سبب هم ګرځیدی سو، دا ځکه چې د مار ساتنه لا په یوې ټولنې کې د ذهني لحاظه ندی منل سوی. زه به سوی د کورني حیوان په توګه غوره کړم، ځکه: سوی وفادار، مهربان او انسان‌سره نږدې پاتې کېدونکی حیوان دی. دا کولی سي کور وساتي، د یوازیتوب پر وخت ملګری وي. مار بیا یخ طبیعت لري، احساساتي اړیکه نه جوړوي. که څه هم مار ځانګړی او خاموش حیوان دی، خو د ملګرتیا او مینې لپاره سوی غوره انتخاب دی.